विदेश मा कार किराया पर लेण का वास्ता ईं बात कू ध्यान रखियूँ चैन्दू कि भले ही यू कार चलोणु एडवेंचर से भरीयूं ह्वे सकदु लेकिन यू खतरनाक भी ह्वे सकदू। विदेश मा कार किराया पर लेण का वास्ता येकी ऑनलाइन बुकिंग कराये जै सकदी। कार चोरी की ना हो, दुर्घटनाग्रस्त ना हो, कार कै आपराधिक गतिविधि मा शामिल ना हो और कार कू वै देश या राज्य मा सही तरीका से रजिस्ट्रेशन होयूँ हो।